פַּאלְחַקִיקָה נַפְדֶּל נְעִיש פַּעָאלֶם יְכוּן חָ'אלִי מִן אֶל-גַּרִימָה, כָּאנְדִירוּהָא בִּידִינָא, מְשִי, אַמָּא אֶל-כַּוָארֶת אֶל-טַבִּיעִיָה דַאק שִי דִיָאל אַלְלָה וְהָדָאכּ תִּיכּוּן וָחֵד אֶתְּ-תַּוָאזוּן דִיָאל אֶטְ-טַבִּיעָה כַּאיְכְּתַל וְכַּיְרְגַ'ע לִבְּלָאסְתוּ, פַּחִין אֶנָּא אֶל-גַּרִימָה צָעִיבָה, צָעִיבָה חִית אִלָא כָּאן מָא כָּאנְש אֶל-עָאלֶם פִיה אֶל-גַּרִימָה עְ'אדִי נְעִישוּ אַחְסָן.